Mba hahafaha mihina sakafo soa matsiro, tsy very gny qualité-ny tsy very gny hatsarany nofa tsy ampy gny vola da gny mividy fia. Fia t- fia amizay sôtena miaraky tongolo sy tamatesy, na koa hoe endasy na koa hoe atono. Gny ronono moa zany tsy very gny kalitaony sady mbo ampy gny otrikaina ara-pahasalamana rehetra agnatiny ao.